<hesitation> koran̈a lokin-drô Bangladesy àby io, irô zen̈y ten̈a ny malaza amin-drô an̈y karazan̈a sakafo zen̈y ten̈a ny ifangangaro maromaro izen̈y karazany. Baka iô amizay, vary ten̈a ny fohanin-drô, avô zen̈y miaraka <hesitation> legi- legimo ndraiky hena avô plan-drô zen̈y matetiky misy kary fo.